Lewru Janayru walla mi wi'a Siilo nder Fulfulde ko lewru laatiindu <hesitation> fuɗɗam hitaande. Ko lewru laatiindu <hesitation> ɗon a taskantoo <hesitation> ko ndoggintaa nder hitaande nden. A taskanto-ɗum gila lewru <hesitation> saaliindu ndu Disammbaaru wonɗon. Ɗo'o boo woni fuɗɗam no fuɗɗata dogginirki hitaande maaɗa hesre.